MI anndi demle dudde, mi anndi Fulfulde, mi anndi hausare, ingilis, Arabik, kanuri, yarabankeji, ibo siratiji, duch, faris, e wodi Swahili, e wodi Sin, Rasha e Hindu.